طبعا ادي لك عشر ارقام عشوائية بين صفر ومئة سبعة وعشرين <hesitation> اثنين وثمانين خمسة عشر ثلاثة وستين تسعة واربعين واحد وتسعين ستة وثلاثين سبعة اربعة وخمسين ثمانية وثمانين.